Tajƚ ranga ranga oikatu yaeko oyomborƚ retea jaendie obrera jei supeva jaendieko oyomborƚ reta guƚrokarea vaera jembiura, guƚraja vaera jaereta ketƚko oime öi jokai jaitƚ jokope guƚrokarea iyeƚpe reta jare ovoƚ jaipeko oisu reta jukurai guƚrokarea jukuraivi jaereta ipuere vaera okaru mopeti rami jaereta öiape